مشروبي المفضل هو كوكتيل الفواكه، أول شي أغسل الفاكهة وأقشرها وأقطعها لقطع صغيرة بعدها أغلي الحليب وأوضعه في الخلاط وأبدأ أنزل الفواكه قطعة قطعة بدايةً من الموز بعدها التفاح بعدها الكيوي بعدها الخوخ.